Bupəu bah rig wag dri mrig sah busau asənang yi yii bəg nəm bau sid zəu-zəu bəg yii a mare ane zəan a kuh rig pyak ake khaw kai sah ri yí rig pyak bai re akeh khau yi re baí pyaghu san-asan bəi kah sid she nsid daun akəgha buh mah wahm zəu buh kanghi rig bai kah kahs daun apənu kini mah wahm ziu apənu kini rig baí kah sid she nsid dau ɛdar noi a nou a mah pyak bai ake funi-khau wuh vi buzəun mah rig bəi jiri funi khaw sid she a sənnəng bai rig jag nai dari rī. Kuh rig jag nai zwamai nmah zwan nai rig a wuh asein bəi a yi nəm npər a mah uahm buh wammai nmah wahn non-nou nwan ziu awoi bai mah zwam nai zwan-zwan kub bahd nai təi a nou a wuh asein khaw a she keh kai nnah keh ten rig gbah yi ba zwam nai nzwan rig hah-rig tah nzwam rig yəg rig yəg a yii nəm buh zəun abɛi-bii rig bəa ri a yau bah abai-vai bah rig bie bai mah zwam nai rig yəg-yəg rig tah, tah swoh hubba aviu swoh hubba zəu swoh hubbi bupəu bah hubba bah rig keh kai jiri abəg rig baí buh nyi baí adarnaí kah dar she wuh naí mah bupəu a kuh rig zah kuh kehn zəg wah kai mah bupəu mah sid nah deu a daī bah a kuh mah zwam nai dai she doī a wboi mmahn rig zəg kuh koh mrig kwab kub mrig zwan nai zwam-zwam ntah uah tah-tah wah bərí keh vərí tah-tah doi wah səg kəi rí nkang rí kuh pəin she wuh kini jiri kaimang kuh mah nəm fahn doí she vi doi nəm neh khad wuh ve kəi swasmeag wah awushaí swoh a wuh a swon səin təb kuh rí ku zwam wheh king jiri bai kah gen tag yi kal zəm jiri pyaghi wab təg jiri lai mang a keh yan bupen bah yi rig pyag a pyag. Bupən zəun arig nag jiri mrig zəm a kuh rig bəi zəu dəg wah sid daun bai bayaimeng bai bupen ra a mah rig yaa a dad kul zəm a kah bəg wah nəm a mah ya boh dahd mkar abo dahd mrig sah busau mpər zəun mah ken rig bəi a boi mah woi yi ku h anang kuh rig zwam nei ri kuh sal wul ang fahd kimi uhai mrig woi bah rig bie wah npər a rig bie bəg jiri ajilai nəam a yí nəm mah npər a bəg bah abai-bai nəm a yi nəm ba a mah zwoh dead nfem kah akeh ləí nzoh boh dead rig bie baí rig bie rig mrig shana wuh re nkaru wuh bəg shoni a yi nəm bai buh zəun a bai akeh funi keun msɛn mang bai zəun mah ziu sid yai msen meng nbei-bei kah rig kohn wuh sheni ri koh kah soh hubba bəg mah jii nah wuh buh noh asənang bai rig fyag ri bai bupena rig wag dri asənnang a sunpər kel zəun jiri təng jirikaimang kuh sid zəu-zəu bəg npər kuh rig wahb npər kuh apənu kini kuh adarú nai mkah akhangha buh a danah yaí yi bəg whai nəm nubba zəm kah jini mang. Nəm bu aba kú san dé san kú sán sān jiri kaī máng whaī ma sə wo ake kaī, ánh afī ye a bəg rəg shī wō ake kai-shiu kai ke bəg shī yoú ataú máng jiri kai bəg sekiꞌ khii waī-n be bəg bá bəg rəg karyeī ake funī k’aī n rəg yak n rəg baí wú bú yeí n rəg rəg baí wú bú yeí bəg ma nak jirí whai-n bəg ya yeī máng. Bəg ma nán rəg baī rəg rī k’əhinī ake kaī whaī-n raɨg fām ba rí bō yeí. Afī kahn sə shə n gbad bú rəg be kaí, dī kau afí ma zim rəg n nān rəg la na yeí jiri kaī máng mare dwán rəg ji bujiú ake drí afi. Bəg hȯ afi rəg kah’n noū jiu bəg rín rəg pán n rəg mánd trí. Whai-n mā sə yeí n kwák wú afí rəg kaī tak rəg kaī. Whaī-n kahn ma sə wō ake funī k’aī ajana dwaín ba hwub sə yeí n ma fak re fini whaī-n bəa zəma bəg rəg baí ziu zíu máng. Aréú bag pyaú ba n yi nəm bəg ke kaí n rəg wak drí asə-nan n kahn san təng a í rəg pyāk.